kvöld og velkomin í kiljuna við ætlum að fjalla um stórmerkilega bók sem heitir stórhvalaveiðar við Ísland til nítján hundruð

fimmtán eftir Smára Geirsson rit sem opnar alveg nýjan heim fyrir manni sem maður vissi ekki að hefði verið til hérna á Íslandi við fáum hingað Jónínu Leósdóttur til að segja

og í bókum og stöðum förum við á Hvalsnes sem er á Reykjanesi þar þjónaði Hallgrímur Pétursson í eina tíð og missti litla stúlku það er mjög sorgleg saga Kolbrúnu Bergþórsdóttur og Sunnu Dís

fyrst enginn venjulegur lesandi eftir

er mjög elskaður og dáður í Bretlandi hefur skrifað leikrit

sjónvarpsleikrit og bækur á Íslandi nú elska ég hann og dái líka þessi

svona lítil og afmörkuð saga um þennan

eins og hann segir þetta er enginn venjulegur lesandi sem þessi bók fjallar um heldur Englandsdrottning sjálf sem allt í einu fer að lesa á gamalsaldri bara verður gjörsamlega heilluð og hugfangin af bókmenntum öllum í hirðinni og í kringum hana til gríðarlegs ama hún setur

allt á annan endann með þessum

tekur bókina með sér kostuleg lýsing þar sem hún á að vera að vinka út um einhvern

mér fannst svo gaman að bókin sem kemur henni á bragðið er skáldsaga sem ég las fyrir skrifuð af miklum léttleika en er mjög dáð í Englandi líka ægilega skemmtileg öllum mönnum það er svo skemmtilegt að það fara allir í kerfi af því þessi samskipti hennar við fólk eiga alltaf að fylgja

finnst að hún verði að fá sér bók fyrst hún fyrst hún er þarna þessi bók kemur

hún byrjar að lesa og lesa og lesa það er mikið vísað í bókmenntir og svo fer hún að hitta

breytt fólki og hvaða áhrif þær hafa og svo tekur hún svo óvænta og snjalla ákvörðun í lokin lokin Þórdís Bachmann þýðir þetta og þetta er ótrúlega enskt er hægt að þýða þetta á íslensku já já já já já algjörlega

maður hlær upphátt já oft ég held að þeir sem horfa er fólk sem les það og

að lesa það mun hafa mikið yndi af þessari bók

seríu er hann á öðrum

ég er forfallin

en ég geri líka kröfur til hans og að hann segi góða sögu skrifi vel dragi upp sterkar persónur hann komi manni á óvart hann gerir það allt í þessari bók hann er það flinkur að ég á erfitt með að sjá að honum mistakist kannski ekki mistekist fram að þessu þarna er hann með

leitar hælis í smábæ í Norður Noregi í Finnmörk alveg alveg nyrst og segist vera að fara á veiðar en hann er á flótta undan harðsnúnu glæpagengi sjálfur hefur hann ýmislegt á mér finnst hann vera að leika sér svo mikið með

getum við breytt

af því á köflum finnst mér þetta vera ljóðræn og hálf melankólísk ástarsaga og maður gleymir því

sé einhver svona ægileg mér finnst það alveg virka maður spyr sig með

sá einhvers staðar að Harry

Martin myndir og og þá væri þessi syrpa frekar eins og

tónlist við og þá var þetta komið þetta er þetta er önnur bókin í þessari seríu en eitt í sambandi við Nesbø sem við skulum ekki gleyma og

bókunum að hann trúir á sanna ást hún fer ekki alltaf vel og maður er í vafa maður veit aldrei hvernig fer fyrir

sem fær mann til að halda áfram maður

þetta getur farið illa akkúrat kannski meira bókmenntaverk en hreinræktuð glæpasaga meira blóð heyrðu hér eru glæpirnir orðnir sannir

var í viðtali í Kastljósinu þetta er sagan af því hvernig bandarískur fjárfestir lendir í því að einhvern veginn komast upp á kant við stjórnvöld í Rússlandi og það fer eiginlega allt í hund og kött já þarna getur maður aftur aðeins velt fyrir sér

í þessu öllu saman af því mér finnst þessi bók sem svona bókmenntaafurð ekkert gallalaus en sagan er alveg ótrúlegt sögu sína hvernig hann fer til Rússlands hann fær

að fjárfesta í Austur Evrópu auðgast gríðarlega kemur upp um spillingu milli

og rússnesku ríkisstjórnarinnar og slíkt og þá svona með blessun Pútíns og svo verður vendipunktur þegar honum er meinaður aðgangur hann er gerður brottrækur frá Rússlandi þá áttar hann sig á

er ekki með honum í liði og hefur kannski aldrei verið og þá fer allt til fjandans sem til engan áhuga á viðskiptum og mjög takmarkaðan áhuga á peningum og leiðist

þessi bók er hetjusaga því miður er hetjan í þessari bók látin það var lögfræðingurinn

bara tekur á að lesa um hann sem er í þannig stöðu að hann getur bakkað hann getur bjargað lífi sínu hann getur átt framtíð með fjölskyldu sinni en hann neitar að draga framburð til baka vegna þess að hann veit að satt

hann veit af glæpamönnum og ætlar ekki að láta þá komast upp með ákveðin mál

maður deyr

að hafa setið í gæsluvarðhaldi fyrir upplognar sakir og verið pyntaður hvað er sú saga

það ættu allir að lesa hana það er líka annað sem er sterkt í þessari bók það er forsagan það er sagan af bauð sig fram til forseta í Bandaríkjunum þessi höfundur sem var kannski erfiður unglingur hann ákvað einn daginn jæja hvað er það versta sem ég get gert fjölskyldu

er að verða kapítalisti

að verða kapítalisti ég hefði viljað heyra meira

fókusera meira á afa en náttúrulega það sem þessi bók flettir ofan

gerspillt stjórnar og réttarfar alveg rotið og alveg sama hvað maður þóttist vita um Rússland og spillingu þar þá er þetta

og að vera slegin utanundir

hvernig þeir brjóta á fólki

kom mér á óvart hvað þetta er vel skrifuð bók hún er það hún heldur athyglinni fyrir utan nokkra

að það sé

er bara ekki hægt að orða það öðruvísi glæpalýður þakka ykkur fyrir að vera hérna við ætlum að sjá rétt hvað er að gerast í fáum línum

sem kemur út á íslensku í þýðingu Friðriks Rafnssonar þetta er feikilega umdeild bók og pólitísk í henni sigrar flokkur múslima í kosningum í Frakklandi árið tvö þúsund tuttugu og tvö er önnur ljóðabók Erlings Sigurðarsonar frá Grænavatni þetta eru kvæði með hefðbundnum hætti um náttúruna samferðamenn stundum skopleg og

fyrir kaldhæðni er úrval úr Sverris Kristjánssonar sem Guðmundur Andri Thorsson tók saman efnið birtist áður í tímariti sem nefndist satt og í bókunum Íslenskum þar sem Tómas Guðmundsson var annar höfundur þetta eru magnaðar frásagnir frá höfundi sem hafði feikilegt vald á íslensku en færði stundum nokkuð hressilega í stílinn

nú eru komin út öll þrjú bindin í sögu verkalýðshreyfingarinnar á Vestfjörðum undir heitinu vindur í seglum höfundur er Sigurður Pétursson en um fyrsta bindið fjölluðum við í Kiljunni fyrir fáum árum velkomin Jónína Leósdóttir konan í blokkinni þetta er þetta er ný bók eftir þig sem kemur út rétt eftir

hvað ertu að skrifa um ég er að skrifa um persónu sem ég hef kannski

um áður en hún hefur alltaf verið í aukahlutverki í bókum sem ég hef verið að skrifa fyrir unglinga hefur

mig langaði svo til að skrifa bók þar sem þessi kona eða þessi týpa væri í

í aðalhlutverki og fengi að njóta sín svolítið en væri ekki bara amman sem væri gert grín að

er sextíu og sjö ára og hún er nýhætt að vinna og það hentar henni engan veginn hún er mjög orkumikil og það er ekki hennar stíll að eiga ekki erindi út í lífið á morgnanna þannig að þegar hún fer svolítið eins og fjölskyldan kallar í túristana hún á heima í Vesturbænum

fer út á Hótel Sögu og svona á kaffihúsin í kring og ef hún sér túrista

er að velta fyrir sér hvar eitthvað er þá býðst hún til að keyra þá jafnvel býður þeim heim í pönnukökur og svona svona flækist hún inn í ráðgátur sem hún auðvitað tekur að sér að leysa hún hefur ekkert annað betra að gera já já já fyrst varð persónan til og síðan varð ég að finna inn í hvaða heim passar hún og af því hún var svo orkumikil og forvitin og svolítið

leysa gátur svolítið eins og miss

tvær gátur sem hún blandast inn í í þessari bók og með misjöfnum árangri

ég reyni að taka þetta ekki mjög alvarlega þannig að það er alltaf svolítill gáski í þessu líka þetta er glaðleg glaðleg útgáfa af glæpasögunni nákvæmlega þetta er svolítið merkilegt að það hafa verið tvær tvær aðrar bækur sem ég man eftir núna sem fjalla um

konur sem neita að láta setja

inn í geymslu eða eitthvað svoleiðis já það er alveg rétt það er er kannski í tísku núna

er mjög spræk hún er

ekkert orðin neitt farlama hún hjólar um allt og svona þessi bók gerist reyndar í desember í snjó þannig að hún er ekki að hjóla mikið þar en ég hef hugsað mér er svona hugmyndin ég vona að það verði já

það stendur þarna efst í horninu þannig að kannski verða fleiri

samt þannig að ættingjum hennar er ekkert vel við þetta að öllu leyti finnst þetta vera vesen í

af því maður er svo fordómafullur er líka vegna þess að hún er að blanda geði við ókunnugt fólk drífa það inn til sín lána því bílinn sinn og ýmislegt ef þetta væri mamma manns

ekki alveg rólegur en hún þykist mikill sé ekki í neinni hættu og geti þetta mjög vel þannig að það sem ættingjunum finnst forvitni það kallar hún náttúrulega bara áhuga á meðal annars að hjálpa syni gamallar

hann er að leita að mömmu sinni heldur að hún sé týnd á Íslandi þá brettir Edda bara upp ermarnar og leggur af stað manni dettur nú í hug Jóhanna Sigurðardóttir konan þín er mjög atorkusöm kona sem vann alltaf átján tíma á sólarhring hvernig gengur henni

ekki vel reyndar með nóg að gera ennþá en þetta er svona

við erum farin að lifa lengur og vera hraustari þannig að fólk sem er komið á þennan aldur að nýta það mikið í þjóðfélaginu mikil ósköp þegar fólk er farið að lifa hátt á níræðisaldur og er sprækt já

og jóga og svona þær sitja ekki og prjóna sokka þetta er svoleiðis kona sem rótar sér inn í svona spennandi atburðarás Jónína þetta er skemmtilegt þakka þér fyrir að koma í þáttinn við ætlum að skoða þessa merkilegu bók hans Smára Geirssonar stórhvalaveiðar við Ísland við fórum á sýninguna sem heitir Whales of Iceland úti á Granda ansi fallega sýningu með hvölum í lifandi stærð og jafnvel með blik í blik í auga þó þetta séu eftirmyndir

þessi bók stórhvalaveiðar við Ísland til nítján hundruð

það sem vekur kannski fyrst athygli manns er hvað þetta er lítt þekkt saga já hún er hún er mjög týnd ég man eftir því þegar ég var smástrákur fyrir austan að alast upp

fór að spyrjast fyrir um hvað þarna hafði verið það fengust tiltölulega fá svör menn vissu jú að þarna hefði verið hvalstöð en hverjir áttu hana hve mikið var veitt hve umsvifin voru mikil og þar fram eftir götunum það var ekki mikið um slíka vitneskju sko við þekkjum Baskana sem voru hér á sautjándu öld og Spánverjavígin en síðar koma svo Bandaríkjamenn Hollendingar og Danir á

nítjándu öld og setja upp

Bandaríkjamenn koma hingað átján hundruð sextíu og þrjú og hefja hvalveiðar fyrir austan og eru með mikil umsvif eru að reyna nýjan veiðibúnað og sá búnaður miðaðist við það að unnt væri að veiða sem eru stærri og öflugri og erfiðari viðureignar heldur en til dæmis

sem áður höfðu verið veiddir og Bandaríkjamennirnir voru stórtækir þeir reisa til dæmis hvalstöð á Vestdalseyri við Seyðisfjörð það er fyrsta hvalstöðin í veraldarsögunni og örugglega fyrsta

þeir stunda þessar veiðar en þær ganga ekki sérstaklega vel

ekki að þróa hann með þeim hætti að hann dygði í reynd síðan koma Danir í kjölfar og Hollendingar þeir nota sama búnaðinn og það er sama sagan Danirnir reyndu að vísu að þróa þetta breyta þessu tóku sprengjuna út úr

og samkvæmt heimildum drápu þeir tvo hvali með eitri sumarið átján hundruð

og átta þannig að það var ýmislegt reynt í þessum efnum en þetta var búnaður sem var ekki nægilega fullkominn til þess að ráða við þessar risaskepnur þannig að þessi atvinnustarfsemi er frekar skammlíf en svo koma Norðmenn og hefja hvalveiðar af mjög miklum krafti af gríðarlegum krafti það má segja að það sé auðvitað

hvalveiða við Ísland hefst átján hundruð áttatíu og þrjú og endar síðan þegar lög banna hvalveiðar nítján hundruð og fimmtán og þegar umsvifin voru mest þá voru hérna níu yfir þrjátíu

fylgdu líka flutningaskip og dráttarskip þannig að umsvifin voru gríðarleg eins og ég sagði áður þetta er lítið þekkt saga en hvað voru þeir að veiða mikið af hvölum ef við tökum til dæmis vertíðina nítján hundruð og tvö stærstu vertíðina á norska

á fjórtánda hundrað hvali þannig að það er ekki lítið ef við tökum stærstu

sko á fjórða hundrað manns þegar mest var þaðan voru gerðir út níu

þegar þeir voru flestir þeir voru með tvö flutningaskip sem önnuðust flutninga og

stöðvarnar voru flestar fyrir vestan þær voru átta

voru flestar og síðan fimm fyrir austan Vestfirðir og Austfirðir eru sögusviðið þarna er stór atvinnuvegur á Íslandi á tíma þegar við höldum flest að allt hafi verið í einhverjum dróma þetta er upphaf vélvæðingar á Íslandi það fer ekkert á milli mála og þarna lærðu margir Íslendingar að fara með vélar við sjáum það bara til dæmis þegar Íslendingar eignast sinn

fyrsta alvöru gufutogara vélstjórarnir á honum höfðu lært á vélaverkstæðum hvalstöðva á Vestfjörðum á Sólbakka í Önundarfirði og í Dýrafirði svo endar þetta snögglega nítján hundruð og fimmtán hvað verður til þess að þetta hættir það voru deilur um þessar veiðar þegar Bandaríkjamenn Danir og Hollendingar koma hér milli átján hundruð sextíu og þrjú og átján hundruð sjötíu og tvö var þeim tekið fagnandi það var þannig þá að það var mikil síldargengd í fjörðum eystra og hvalurinn fylgdi síldinni og það var svo mikil hvalamergð að menn þorðu ekki einu sinni á sjó á bátum sínum þannig að menn fögnuðu þessum erlendu mönnum sem réðu við það að drepa þessar skepnur en þetta átti eftir að breytast þegar að Norðmenn hefja hér veiðar átján hundruð áttatíu og þrjú þá er líka blómaskeið Norðmanna hvað síldveiðar varðar á Íslandi það eru hér

norskir þeir voru allir sannfærðir um það að hvalveiðarnar hefðu menn trúðu því að hvalurinn safnaði síldinni saman í torfur og ræki síðan síldina upp að landinu inn í firði og flóa og gerði það kleift að það væri unnt að veiða síldina með eins og þá var gert síðan elti þorskurinn síldina og þetta var forsenda fyrir því að menn gátu veitt þorsk á grunnmiðum á sínum árabát þannig að þetta er verndunarsjónarmiðum eins og mundi vera nú heldur út af frekar vafasamri fiskifræði þetta er fyrst og fremst

þetta er þessi kenning sem menn trúðu á Bjarni Sæmundsson eini fiskifræðingur þjóðarinnar á þessum tíma hafnaði algerlega en þeir hins vegar sem trúðu

þá bara Bjarna Sæmundssyni þannig að það voru heilmikil átök um þetta mikið skrifað í blöð haldnir fundir sérstaklega á Norður og Austurlandi til að mótmæla þessu Alþingi sendar bænaskrár og farið fram á það að það bannaði þessar veiðar og á endanum gerist það það eru sett lög nítján hundruð og þrettán sem síðan ganga í gildi fyrsta október nítján hundruð og fimmtán og þá hættir þessi útgerð

þetta er stórmerkileg saga og bókin myndskreytt og falleg og það sem manni eins og ég nefndi áðan maður spyr sig af hverju hefur þessi saga ekki verið sögð áður þegar stórt er spurt er fátt um svör ég velti því fyrir mér hvort að ástæðan sé sú að þarna eru fyrst og fremst útlendingar

meðan þjóðernisvitund er sterk þá þótti það ekkert sérstaklega gott að vera að fjalla mikið um erlend umsvif á Íslandi en þetta hafði svo mikil samfélagsleg áhrif hér þessar veiðar að það er eiginlega merkilegt að menn skuli ekki hafa gert þessu betri skil áður hafa gert þessu betri skil áður

er svo heppin að lifa og hrærast í uppáhaldsbókmenntagreininni minni alla daga sem eru barnabókmenntir það er bara spurning hvað maður velur úr ég ætla að byrja á því að taka hérna tvær vinkonur sem hafa fylgt mér alla tíð eða mjög lengi það eru auðvitað rauðhærð stelpa sem á kannski ekkert auðvelt með að sitja kyrr er gaman að lesa um rauðhærðar stelpur sem eiga ekkert auðvelt með að að hegða sér eins og allir vilja eða fara eftir reglunum það eru Lína langsokkur og Anna í Grænuhlíð

eru auðvitað bækur sem allir þekkja ég þarf ekkert að segja mikið frá þeim skemmtilegar og mikilvægar fyrirmyndir ekki bara fyrir stelpur heldur fyrir alla að að lesa um stelpur sem eru svona hugrakkar og fjörugar og og jákvæðar og lífsglaðar og svo náttúrulega þegar maður er krakki að lesa er óskaplega skemmtilegt að lesa um munaðarlaus börn einhverra hluta vegna engir foreldrar

sérstaklega minningin um Önnu

Grænuhlíð þegar það er spurning hvort þau vilji halda henni hvort þau ætli ekki að skila henni af því hún er ekki strákur þetta rosaleg upplifun fyrir stelpur að lesa en fyrir þá sem ekki þekkja þá var henni ekki skilað gott að það komi fram

að staldra við hérna tvær svona tíu til tólf ára þetta er úr sömu frænkurnar fjórar og amma í Fagradal þetta eru bækur sem komu út á íslensku fimmtíu og eitthvað ég fann í bókahillu hjá mömmu þegar ég var krakki frænkurnar fjórar er algjör gullmoli og stenst aldeilis tímans tönn ég hef lesið hana nokkrum sinnum aftur sem fullorðin og hún kallar alveg fram sömu tilfinningar og í æsku þetta er

bók sem maður brosir yfir og tárast yfir hin bókin Stóra Inga og litla Inga ég las hana líka aftur fyrir nokkrum árum ég ætla fyrst að segja þér um hvað mig minnti að hún væri í minningunni var hún um

stelpu pínulitla stelpu sem var munaðarlaus auðvitað og hún þráði ekkert heitar en

heimili og var svo heppin að hitta nöfnu sína roskna konu sem var farin að pipra og þráði ekkert annað en eignast barn allir vinir þessarar öldruðu konu voru alltaf að tala um að hún væri orðin svo fullorðin að það væri enginn möguleiki fyrir hana að eignast mann eða fjölskyldu svo náðu þær saman og lifðu hamingjusamar til æviloka minnti mig

hana aftur og komst að því að litla Inga var á fermingaraldri og stóra Inga var þrítug þannig að ég gríp þessa alltaf þetta er dásamleg saga samt og kannski svona ákveðnir hlutir í henni sem eru úreltir og þetta minnir okkur á að þó nostalgían sé svona mikilvæg og gömlu bókunum okkar að börnum og segja það er ekkert merkilegt gefið út núna það er nóg til af bókum af hverju lesið þið ekki eitthvað gamalt þá er sumt orðið svolítið gamalt

ætla ég núna yfir í nútímann sko af því krakkar þurfa að lesa eitthvað nýtt þessa hérna hef ég lesið ca þúsund sinnum upphátt það til fjórar bækur um Fíusól eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur

er eins og Lína og og Anna í Grænuhlíð og og frænkurnar hún er fjörug

drífandi og hugrökk og svona jákvæð fyrirmynd stelpa sem getur allt og vílar ekkert fyrir sér bæði stelpum og strákum finnst

gaman að henni og foreldrum

við hér á þessu heimili mælum hiklaust með við kunnum hana líka utanbókar því við erum ekki bara með bækurnar við eigum líka hljóðbækur

les Kristín Helga sjálf börnin í svefn á kvöldin svo er önnur sem er líka ný sem er hún Randalín hérna er hún reyndar með munda vini sínum Þórdís Gísladóttir komnar tvær bækur um Randalín og munda hér er líka stelpa sem hefur þessa

frökk og lífsglöð og og til í hvað sem er hún er ekki alveg munaðarlaus það er bara mamman sem er farin til útlanda en hún býr hjá pabba sínum og hann er kannski ekkert mjög vanur að ala upp börn og hafa stjórn á þeim en Randalín mjög skemmtileg það leiðist engum að að lesa og Randalín svo að lokum gat ég ekki annað en tekið Sval og Val því að þetta eru fyrsta bókin

kom út nítján hundruð sjötíu og sjö ég fékk hana í jólagjöf frá Ingu frænku man þetta eins og það hafi gerst í gær hafði aldrei kynnst öðru eins þetta

sem átti svolítið áttunda áratuginn og fólk af minni kynslóð las upp til agna

minnir okkur líka á að að við erum ekki alltaf best í að dæma börnin verða svolítið sjálf að fá að velja

er einhver sérstæðasta og fegursta kirkjubygging á Íslandi vígð átján hundruð áttatíu og sjö og reist úr grjóti úr Miðnesheiði þar sem Bandaríkjaher bjó sér síðar ból héðan sést yfir flugbrautir og

hér tók við prestsembætti sextán hundruð fjörutíu og fjögur ungur maður Hallgrímur Pétursson að nafni Hallgrímur hafði átt í ýmsum vandræðum í lífinu hafði hætt tvívegis í skóla fyrst á Hólum og svo í

í Kaupmannahöfn hann þótti orðljótur hafði orð á sér fyrir að yrkja flím Hallgrímur var fátækur maður og hafði árin áður unnið

hér og þar á Suðurnesjum með honum í för var kona hans Guðríður Símonardóttir stundum í háðungarskyni Guðríður hafði ung kona verið numin brott af sjóræningjum í Vestmannaeyjum og flutt til Alsír þau Hallgrímur kynntust í Kaupmannahöfn þegar Hallgrímur var fenginn til að rifja upp ýmis atriði trúarinnar með löndum sem höfðu verið frelsaðir úr

sextán árum eldri en Hallgrímur það þótti ekki par fínt og menn reyndu að telja Hallgrím af því að eiga þessa konu sóknarbörnin hér í Hvalsnesi báru fyrst ekki mikla virðingu fyrir þessum

sem hafði verið dubbaður upp sem prestur fyrir tilstuðlan Brynjólfs biskups og ekki bætti úr skák að þau gerðust í raun sek um Hallgrímur gat henni fyrsta barnið þegar fyrri eiginmaður hennar var enn á lífi í litlu kveri um Hallgrím segir Karl Sigurbjörnsson biskup allan skrattann vígja þeir var sagt þegar hinn

af Suðurnesjum kom til vígslu í Skálholti en sagan segir að þegar Hallgrímur flutti

hafi komið annað hljóð í

strokkinn þvílík var andagift hans og orðsnilld í kirkjunni á Hvalsnesi er að finna legstein meira en hundrað kíló að þyngd sem sagt er að Hallgrímur hafi borið heim og sett yfir gröf látinnar dóttur sinnar Steinunnar steinninn fannst nítján hundruð sextíu og fjögur en

Hallgrímur reisti barninu líka minnisvarða í einhverju fegursta sem til er á íslensku það er ljóst að Hallgrímur hefur elskað dóttur sína heitt því hann kallar hana eftirlæti sitt og yndi næm skynsöm ljúf í lyndi lífs meðan varstu hér eftirlæti og í minni mundu mér því mun ég þig með tárum þreyja af huga sárum heim til þess héðan fer kvæðið er dálítið sérstakt að því leyti að upphafsstafir hvers erindis mynda nafn barnsins Steinunn

myndin af hinu skáldi hefur orðið öðrum höfundum að yrkisefni Snorri Hjartarson orti kvæðið á Hvalsnesi þar sem hann sér Hallgrím fyrir sér standandi við legsteininn lotinn mann með hamar og sé hann hagræða hellunni á gröf síns eftirlætis og yndis og ljóðið og steinninn verða eitt ég geng út í hlýjan

en heilög sorg þessa í nýjustu bók Jóns Kalmans eitthvað á stærð við alheiminn er ekið í bíltúr hérna út að Hvalsneskirkju og það verður tilefni til þessara hugleiðinga meðal annars um vindinn hérna fátækur

á stað þar sem vindurinn virðist geta blásið beint úr helvíti en á góðum dögum verður yfirborð hafsins svo blátt að það minnir

á hamingjuna hér missti hann dóttur sína hún var bara á fjórða ári en hafði samt ort nokkrar vísur bráðger og svo glaðsinna að um tíma hélt Hallgrímur að það stæði til að útrýma óréttlæti og grimmd á jörðinni og brostið yrði alltaf sterkara en myrkrið svo var hún hrifsuð burt

var hún bara rétt byrjuð að lifa

þetta er búið hjá okkur í kvöld þakka ykkur kærlega fyrir að horfa